चिलहरुले आफ्नो तिखो पन्नजा को प्रयोग आफ्ना बच्चाहरु लाइ यता उता सर्दा कि लेखा, आहार खोज्दा कि लेखा, सिकार गर्दा कि लेखा, आफ्नो बासस्थान बनउनाकि लेखा यि यस्ता क्रियकलाप गर्दाकि लेखा चिलहरु ले आफ्नो तिखो पञा को प्रयोग गर्दान ।